Ko woni ko ɓuri koɗume muhimmanci e ko un waddi e hitande caliɗe, kanjum woni intanet, ngam intanet wayliti joɗaare duniyaaru ta kotoye ko hawti e wolwuki, ko hawti e fijo, ko hawti lumo, ko hawti e kotoye, non no ɗun jannga ta e ɗume.